Upscale restaurant khe kaisa belai raang gwnang tei borom gwnang borok rok chama restaurant. O restaurant ni chamung rok belai no kothok naithok tei motom. Aboni bagwui no o restaurant ni chamung rok belai morokjak. O restaurant songnai borok rok belai sijak tei kwrwng wngna nangnai. Bohrok mangso aa mwkhwtwng tei alaida chama manwui rok no naithok naithok khe rana rwngna nangnai. Songmani tei nwngmani manwui rokni bumung rok saimanna nangnai tei swlamna kwrwng wngna nangnai. Jotobai miliwui kaam khaina rwngna nangnai. Paithago chwng sai mano je upscale restaurant o songnai borok rok belai kwrwng tei dol bai kaam khaina kwrwng wngna nangnai.